اكثر الاماكن اللي نتمنى نزورها المتاحف هو اكيد متحف اللوفر في مدينه ابوظبي في دوله الامارات ومتحف المتحف الوطني في دوله مصر ويعني نبي نزورها فيها اما فيها اثار من حول العالم وهكذا وخصوصا المتحف الوطني المصري فيه اثار توهم مفتوحين جديد ام مكان مذهل يعني جميل